आंख के रोशनी के बढ़ावे खातिर कई सारा उपाय उपलब्ध बा और कई सारी खाए वाली चीज बाटीन <noise> जी से आंख के रोशनी के ठीक कइल जा सकला। जैसे हरी पत्तेदार सब्जिया, नींबू, लौकी, घेड़ा, नेनुआ, नींबू, संतरा, फूल गोभी, ब्रोकली, सलाद और अइसन कई चीज होला जेसे आंख के रोशनी बढ़ेला। <noise> गाजर के भी बहुत फायदेमंद मानल जा ला और आंख के रोशनी के सही करेके खातिर कई लोग इस्तेमाल करेले। कीवी, अंजीर, काजू, आंवला भी आंख के रोशनी के तेज करे में सहायक होला। पपीता एक अइसन फल होला जउन लगभग हर केहू के घर में मिल सकला। एह कुल फल खाए के चाही और एह कुल सब्जी खाए के चाही अगर आंख के रोशनी के बढ़ावेके हो।